ډول یوه موسیقي اله ده چې عموماً دوه لویې پوستکي لري چې په چوکاټ پورې تړلي وي. کله چې پوستکي وهل کېږي، پوستکي ته نڅا ورکول کېږي. دا نڅا د هوا څپې رامنځته کوي چې غږ جوړوي. د پوستکي د اندازې، تنګوالي او د وهل طریقه د غږ لوړوالی او کیفیت بدلوي. ډول په دې توګه بېلابېل تال او ریتمونه جوړوي چې د موسیقۍ برخه وي.